Abiŋ rare niyo eme shinki jɛe na bom ni imbena, abom a shohum anekeboo kina gbeshaadɔɔ aiɔɔ, abom a shahum anekek embɔɔ kina gbesa edɔɔ yo shiki tɛe sho had abom a shohum peta, ime in baki dɛɛ ni mjɛɛ ikin daki in kora da shi mɛɛ da ushe u tewi ime nima iya peti i sohono uyom ashohum ashu jwena abom abikina abom ku duku gɔɔ obom ywɛ we duko ban kin dike hati anda ashi ime unyom ashohum, enyehane. abika shomma kpea a jwa ni idɔɔ aiɔɔ suku ijɛɛ heti anda ashi ŋo, unyom ashahum ushe ujɛɛhi eyeh, a ye oye ne naŋa a neke, ni isheu a nasara mema me kin bema da ime in iya ayei a sheu a nassara no ime buku jii ine ino oye, ocucek oye ko dabo toŋi haŋ, abom a shohum, ka uya oye hake gɔɔbi iwei aneke ko adɛɛ nihe, ke dike yea ubinenbɔɔ, ime imbema ni ime ishi irenbɔɔ, shishin dɛɛ ne naŋa neke ko ka rɛɛ nine ni iya a yei unyom ashohum eyehane abisha bom kpi no abom ko ne naŋe rɛɛ abom eye, ke dike whuta abine unyom a shohum eye hane, abika tuki jo abiŋ ku duku jee eti anda ace ashi jo ama ine ubiye ashi heu ime haai i beni me iye baa ubiŋ eya shu sho a dosha acei a neke ime hadi bemime iye baa, ubiŋ eye shu tuk enɔ aneke she jii ŋo etembɔɔ ime haai bemime baa ŋo jɛɛ oyire gim ŋo jɛe yira a nyii ni ahɛɛi ekaar ime haai bemime ba unyom ashohum eyehane asha kuh ubiŋ oye nashar keye shana jeshi me ki heti anda ishi ime ni bani ejesha ishohono, imemi kin daki koraa a khoh owaya shu ugoŋ haai iya a nyii onaŋ ro rɛɛ ni nwɛ baa, me na shuu ushe. nu ushe a cirhihi ime a shune nu ushe ujaw, ime ahwenge, nashar ka abom ashika khoh ubin oye hano na bana nyii ime iya anyii ishoho unyom ashohum eyehane a bika khoh igan nu ushii bika shaa akoi igan mumo ocai har kime enomŋe har kume uyei haka zei ba inte keshohum ke bike kuk eteh ke piu kuda u gɔɔ uzaŋo ime bera nu suhe, a jawi ime igbam nashar keme biki inkhoh igan dege oca zuwa enom zuwa uyeh ni knaka azeme biki iya icer hano ubiŋ aleea shu rɛɛ, aneke asha gui ibaŋ asho iyo ituke me hee ime imbema ni bani in <hesitation> kpea abiŋ rareniyo nashan ka neke din kina kpei, ama abiŋ sha biwo, ime haa bemime mbo baa, ime imbema coko obiŋ oneke na kpei shu shɛɛ ime bema. Ni mi kpii yire ye domin uneke bika jɛɛ ime sha goh iban huku kpii ubin eye ashu ubiŋ shu biwi, shunu bera nu nyii ni enaŋ shu shɛɛ, koku tɔno, sha heti iŋwe yo atoŋ no, koku ne jɛɛa, unyom sha heti cewa ujii inyona a teeno, ime dikin kora ashoi shokpe eye, iyo ituk ime na shui ushe, cok obiŋ eyesha sho shu shɛɛ ni odehane aneka na kpei aneke ke kora ine ina bera nime inshi shohɔ domin nime tarin joh iban akeleme na neke atara a joh ibaŋeme.